<noise> To a waɗa yaadu ndu mawta ka, arande araaray wakkati ngattaa yaadu ndu, tabbitina naa sarde ndiyamji ba, nde mbo anndaa ngale ɗatal tokkata, tabbitina walaa in-sicurity to ɗatal nga, nde mbo ummolowo ɗaa ñande jaataa, jogo ɗaa kare maa ko njahdaa taa fuu.